باش نركب قطعة اثاث اساسية نشوف في اليوتوب فيديو لي يغيرو كفاش اللي يوري كفاش ونركبها كما دارو في اليوتوب.